عشان تثبت برنامج او تطبيق علي موبايل اندرويد فأنت محتاج تفتح متجر Google play وبعد كدا بتبحث عن التطبيق اللي انت محتاجه وبعد كده تختاره وبعد كده تضغط تثبيت التطبيق او زرار install وبعد كده تفتح التطبيق وتبدأ في استخدامه عادي